Aga gunana telpongnge lao ri ananak e ero telpongnge napalomokiq mabbicara sibawa ananak e koto mabela <noise> naulle aga leiyisseng tega tuju ananak e ko engka teleponna tapiq iyapa yaleng telepong ananak e yakko massikolani nappa roloangpi telepong nappa wedding yaleng nasabaq mabiccuq laddeq mopi ananak e yaleng telepong sakkarupani matuq nagorengngi